واش تقدر تنقي المقلة اللي فيها الماكلة محروقة؟ خاص تحط فيها بعدا شوية ديال الما سخون او نزيدو فيها معها الصابون ولى الصودا او نخليوها شوية ومن بعد نفركوها بشي فرشات الى بقا فيها شي حاجة نزيدو نحطو فيها شوية د الخل او نخليوها شوية ونغسلوها من بعد بالصابون او الما او هادي هي الطريقة السهلة باش نقيو المقلة اللي فيها الماكلة محروقة